Izy ka zah ôlo very an-tagnin'ôlo <noise> raha voalohany ataoko zah mizaha ôlo anontagniagna lalagna ndraiky anotagniagna tagny misy zah ndraiky tagny ombako, zah ka tegna le efa very hevitry tsy mahita ôlo zah zegny magnaraka masoandro amin'ny tagny fodiagna masoandro ndraika atsimo sy avaratra de mandeha magnaraka agny fô za parapahitako tagnagna.